यदि मैं पर्यटन के रूप में एक हफ्ता बर दक्षिण अफ्रीका जात हो तो। पहले सूट केश में बहुत सारा समान रखना जरूरी है। सूटकेश में पासपोर्ट वीजा लाइसेंस आधार कार्ड। पैसा कैश के रूप में रखना बहुत जरूरी है। कैमरा मोबाइल फोन भी रखना बहुत जारी है। प्लेन के टिकट और जहां रुकना है वहां के पूरा जानकारी होना जरूरी है। और बढ़िया घूमे के जगह के जानकारी होना भी बहुत जरूरी है।